Ny anaran'ny tao-baovao a Tailandy any e, da lazay hoe songkran Ny olo a Tailandy ao koa da bodisma aby? Da ny zava-kanto da tsy ino fa ny dihy sy ny mozika